Mbá xa̱bu̱ rindo̱o naꞌni néꞌngo̱o̱ jma̱a ndita̱ꞌja̱, rígá mbaꞌja inii rí nagu̱ma méjúúnꞌ rí ma̱goo ma̱ga̱a̱nꞌ. Magoo ma̱ga̱a̱n rí nagu̱ma méjúún mbáá téé rá rí ma̱goo ma̱ga̱a̱n murí magoo mambáyúu̱ náa̱ aphuu̱ o̱ náa̱ xtichu̱u̱n o náa̱ xógíꞌ. Nagu̱ma̱ méjúún <hesitation> má mámbá mágá maŋa̱ꞌ <hesitation> mbá inúú eukalító, mangaa má inuu bugambíliá nagu̱ma méjúúnꞌ ma̱goo ma̱ga̱a̱n, múrí rígá mbaꞌja inii rí mixtiꞌkhuu inii rá i̱ꞌwíín má nuni̱ mangaa. Nagu̱ma méjúúnꞌ téé drígóo̱ limúu̱, nathi inúú limúu̱ nagaꞌjá jma̱a kanélá ikhaa ríꞌkhui naꞌni rí naŋa̱a̱ xa̱bu̱. Múrí mbóó má rá, nambáyuu má mangaa murí nando̱ ma̱tha̱ mangaa rá ríí ra̱jáyoo ma̱bumaꞌlú rí nambáyuu má thana rí naxná xa̱bu̱ thana mangaa ríndo̱o na̱ka jiꞌyáá xa̱bu̱ náa̱ guꞌjuá thana, tsú niniga̱jma̱a̱ rá nuthi má náá rí jaꞌyoo ma̱ga̱a̱n xa̱bu̱ murí <hesitation> mba̱ꞌja nuthu rá i̱ndóó má naꞌni thana mina̱ꞌ xúꞌkhui̱ xa̱bu̱ ngaa̱ tsímbáyuu̱ xú phú jaꞌyoo rámí. Ríꞌkhui̱ jaꞌyoo ma̱ꞌni rí nájma̱ inii má rá murí manbáyuu̱ náa̱ xuyuuꞌ xa̱bu̱.